Tɔ ɔfi uwu bɔkɔ mi myɔyewu bɔkɔ eyi ekpasu bazeyi ego gba aku osu le, osu ukpashi uwu bɔkɔ əamawu bɔkɔ ajawu ɔnɛne. mata bɔmi yimole adami ekoko atazu kwoso eso doyowa iyi bɔkɔ adami gba azazu kwoso kuyo mo samu gba ku bya mosu so osu kpashi aku uzeyi uwu izɔfi siseyi uwu bɔkɔ ozu uwunawuna amyɔnyɔwu osu pa əa lumu renya pa əayiwumo mo əzte əayi kuue mo əɔyi osu. mo mo made gba aku enyá osu ari enya kego enya osu eri enya kego sokuwogu osu pa aku uzeyi, ayipa əabyaluwu ranya mune aba gba kpa mune gba aɔ əɔ əa gelewu muji kebo əɔle əayitumo. sɔkuwo eshi kwo izu əɔyi isute kal lobyalu osu ɔnene izu ma oma unwuya soseyi leafi loyi osu ukpashi kala loshi aɔ kaku so osu pa aku izɔfi bɔkɔ kuye ngunafiuna mi shiwu amu kuwo moshi sokuwo ngukɔ aku izɔfi uwuboko azɛyi and them əɔ byaluwu mata iyimo iyi ogu bɔkɔ oka ota ugu osu kushi aɔ iɛeyi uəɔ ozu inyi gui ma ku shiəɔ izeyi soseyi iyibɔkɔ əɔ mu ɔnye nana kushi kuwa bɔkɔ ba kuwa əama mu mɔgɔwu bɔkɔ əɔyi,